एबे पहिना पहिना मन्सावा त एबे यापन दांतवा साफ करेके तहिया त एबे दतीवने मांहे मिसई हलई ना एबे दतीवन कहईक माहा ओथिया इ जुन नीमियाक हसे इ बँसवाक हसे इ सिसौक कथिकथी एबे यापन वरिपरी कसनक एबे डार बडई बकैनी सभ एकरे छिकुनिया माहे मिसई हलउ । एबे छिकुनियाके सुरुमा मने चिबोइ हसउ चिबउबाके हसे ओकर इचिहिची रेशा नहिया निकडतै हसे उहे माहे नै ओथिया मिसेके । एबे उ जुन ओथिया निमिया सभ हसई हिन्कर तिता इ जुन जुन हसई तिता नहिया इचिहिची ओकरसे नै दंतवा साफा हसउ । एबे एखना त उ चिजवा कहाँवा ना पवेतई जखनी फेरी काटे जाइके एताउता उ त झ्याउ भेलई अ एखना चैं बुरुश याइली बडउ । एबे बुरुशवामा चैं एबे मन्जन लगाके हसे इचिका मिचिका पानी गहके हसे डौलेसे मिसेके । अ एखना त एबे बहुते जसो मन्सवा यागा पाछा नै कके मिससउ मने उ चैं ओथिया सही तरिका हैने हलउ कतौकी ओकरसे डौलेसे दंतवा जुन बिचा बिचा लगाल हसई फोहरवा उ चैं हैने सफा हसौ ।एबे सबसे डौलेसे एबे साफा करके मन भेले त एबे बुरुसावा उपरा तर गहके मिसले बनै । एकरसे हसे कहदेउन जुन एंट्कली हसै दतवा भित्रा एंट्कली फोहरावा कथकथी हसै उ जम्मै निकडसउ । एबे एखनाक इ जुन दंतवाक सभ डक्टरवा सभ बडै हुन्का फेरी मने ओसने नै सल्लाह देसउ कि ओपरा तर मिस्ले हलाहाली साफा हसउ कहके ।